Gn'asan'ny fisokira nify! <hesitation> Da tsotra. <noise> Da fangalaha gny raha <noise> mipetapetaky am nify egny aby. <noise> I avao koa laha misy vihimbary mile milôky am nify lôky teña agny; da i fangala azy. <noise> Fe <noise> l fa <noise> mampiasa azy da tsy atao amason'olo maro satria tsy fahalalam-pomba izay laha atao amason'olo maro izay. <noise>